د نلکې او د بوتل د اوبو تر منځ <hesitation> فرق دا دی چې دواړه نسي کیدلای چې په اصطلاح ډېر صحح و اوسي. آمم، یو عمده لامل یې هم دا دی چې که چیري د نلکو اوبه په دوامداره توګه د اوبو معاینه و نسي نو د وخت په تیریدو سره دا نلکې ډول ډول فلزات نیسي، میکروبونه نیسي چې هغه صحت ته ډېر تاوان لري. په بل اړخ کې د بوتل اوبه دي، د بوتل اوبه که څه هم پاکي معلومیږی او په صحی توګه بسته سوي وی. خو غټ مشکل دا دی چې د پلاستیک استعمال نه یوازي د محیط لپاره ډېر زیان لري بلکی د انسان د وجود د پاره هم ډېر زیان لري. او په دا اوسنیو کې په ساینس کې داسي څیړنې سوی دي چې د هغه په اساس ویل کیږي چې د انسان په بدن کې د پلاستیک ډېر واړه زرعات سته. ډېر کوچني زرعات دي چې د انسان په وجود کې په خاص توګه په دماغ کې پیدا سوي دي او دا د پلاستیک د استعمال له وجې. نو زه د نلکې اوبو ته ترجح ورکوم.